Oli babé éséfuno wanja uŋa yo nukaan: gataas waañ, ésus usamata, gataas sibool, gataas ukarari, gataas sirumbo, yo inja uŋa nutaas siséjee, sijaméén sinja uŋa nutaas, sinja uŋa nutaas sikop, ubéñuwar uséér tout gataas ubasa, uringééj tout sinjo utaas.